Kileka na samaki kutema kwatite viumbe viri foko vii ambaye vaishii maji, kwatite samaki mfano nyangumi, kwatite vangii kwatite mambaa, kiboko, kenge, kwatite na vangee.